Zekna toda fay nirjo yetinladi, chila ladi nota biedigchi wresakrindaafa bchi orkin sienerin chelo gnaladi, yetin ladi yetin laxt nershoid defa gonza bietsha yetin jierakos yetitomax biyakshil ji yanirjoidafa jeyetran, goyetsanloz lo to sekna to kania buen sapat kebay re yerietin changlo ladich egtan ezonayan dich taguegagra, grabid no wraladi este shugakan bay tale eksakna tali roti rremba sakna to koch wla to goon rietin naꞌ nabuen, niarshoy de fara para gone guesonayan- guesonayan tantladi wen tantl xababwen tant <hesitation> gra- grara mandad rkin arkin defakə.